Turnevisi cunu mi ma tete a le ecurura a yan le visira a visira mi ornatɛr na visira mi telefoni na ecurura mi moviri na ecurura mi moto na han mazian cruru mibini turnevisi we se a lera han ecurura ubiɛn han visira don ho cunu mi abe han i ni'a yi bɛ'a turnevisira han mi le ji numɛza mi lehan ji